كنت هرجع لأحداث ثورة خمسة وعشرين يناير ألفين وحداشرعلشان اعرف تفاصيلها اكتر واعيش الأجواء دي مع الناس اللي كانت بتت- بتتمنى فعلا ان بلدها تكون بلد احسن واعرف ايه الحاجات اللي خلت الناس تنفجر وتقوم بثورة وان انا اعيش حلم التحقيق وان انا اعيش تحقيق الحلم ده معاهم يعني.